no hubo estrey del mar, este- te karakol, este ¿como se llama el otro? Este este tayín unos toros del agua también, lagarzshata tabien allí viven.